Au lebe hi belanja langsung nai toko karna nai tokoh so na Ita bisa uku buloas Ita bisa talelak buloas yang Ita hi, kalo nai internet ia sone kadang ana mai boe ta sesuai no ita hahi nanaun kadang ukuran a salah kadang warna na salah jadi au hi belanja nai toko di banding internet.